Bizning mamlakatimizda turli xil qushlar yashaydi. Bularni turini bilmayman menimcha yigirma o'ttiz xil turdagi qushlar yashaydi. Va biz yashaydigan mamalakatni qushlari dengiz tarafllardagi mamlakatlardan judayam farq qiladi.